Fu san kiŋɛ yuuma meeting late. Fu san paɛ, n makɛ yeti fu paɛ ti kpɛ'ɛduma n gani fu koo nɛreba n de bunkureba gana fu. La nari ti fu paɛ la la nari ti fu ŋmɛ la nu'o ba tiŋa gee yeti ba di sugeri bo fu. Bala, la ba di sugeri bo fu gee fu ka mi gee iŋɛ <hesitation> gee tuuni n yibege ti ma ka nyaŋɛ wa'am kalam la. <hesitation> za'a n bala, fu wa iŋɛ ŋwana nɛresɛba n boi meeting la puan ba wa mina ti ohh nɛra mi ti a iŋɛ la late and a miŋa apologize ya so bala la was dɛna normal. Gee fu san kabyele bala gee san zina la was ana wuu fu wa'am la fu boti time sɛka bala, la.